أقول أفظل أعيش في قريه صغيره لأن الچو فيها هادي و الناس عادتا يكون أقرب لبعظ تحسين بترابط أقدر أستمتع بالطبيعة و أعيش حياه بسيطه المدينه كبيره و مليانه ناس بس أحيانا تكون زحمه و ظغوط القرى تعطيني شعور بالراحه و السكينه.